الخدمة اللي كنخدم دابا هي moderatrice de contenu، ما كتعجبنيش بزاف، وكنحس راسي بحلا كنضيع الوقت على ود حيت مكتعطينيش فرصة باش نكون مبدعة ولا نطور من راسي ونتعلم حوايج جداد، و الخدمة في هاد الخدمة فيها واحر الروتين يومي لخايب بزاف أو لي يقدر يضر بالصحة ديالنا